Sɛ miridzi m'awoda a m'enyi bɛgye dɛ wͻbɛma me sika kyen dɛ wͻbɛkyɛ me adze siantsir nye dɛ, sɛ me nya sika no a, adze a ͻwo dwen ho a etͻe bɛkyɛɛ me no, mobotum akͻ akͻtͻ bi na mbom ebia adze a edze bɛkyɛ me no, bi mpo a nna minnhia anaa munnhu adze a medze bɛyɛ mbom ema me sika no a, emi na minyim dza morohwehwɛ ntsi mobotum akͻtͻ dɛm akyɛdze no dze ama mo ho.